لو فضيت ثلاثة ساعات بيومي حقسم ذا الوقت على ثلاثة، فحاخذ مثلا ساعة <hesitation> اقرا فيها الرواية حقتي، وساعة اخليها كواليتي تايم، حقعد مع اهلي او اكلم احد من اصحابي، والساعة الاخيرة <hesitation> حاهتم فيها بنفسي واسوي اشياء <hesitation> كيرينج لنفسي.